କଚ୍ଚା ସମାନ ଖାଈଵା ଫାଯଦା ଔର ନୁକସାନ, ଜିନ୍ଟୋ କୀ ଅମାଂକୋ ଫାଯଦା ହୁଆ। ଵଜନ ଗଟଈବାଲେ ହମେଂ କଚ୍ଚା ସମାନ ଖାଈ ସକୂଁ ଔର ବୋସକର ଅଧିକ ଅଵସୌସ ଔର <hesitation> ଜିଂଟୋ କୀ ପ୍ରୋଟୀନ ବରପୂର ମାତରା ଲେନା ଇତା ଥୀକେ କମ ଥା। ଵଜନ ଗଟଈବାଲେ ହମେଂ କଚ୍ଚା ସମାନ ଖାଈଵା ଫାଯଦା ଔର ନୁକସାନ, ଜିନ୍ଟୋ କୀ ଅମାଂକୋ ଫାଯଦା ହୁଆ।